Ushawishi naona ukalola, yani mwendine wenu ndunalolo mchakua mbi jambo lenye kumpa mafaniko ni lazima ngehamu nje yo mwamunje ngapawawaomba timule amanini kwamba bwana nimutwaomba moja mbili tatuu, <noise> nanina mali malileti nanikule hangombe mbona we nenda omba viwakwapata ngafainana mapoto auki kweni kwenji jit idi yana na maana jitahidi kwa vyovyote vile mpaka nani kwing'ombe ngatavi vina taomba tayari nget a nsahawishi kwamba mpa ntaomba maendeleo tayari, mfano katika ushawishi na kole nangati wansaidia, iye- iyeli ya mchezo tuachngia nangaa miatano miatano miata nji nalo ngashuka chapisokoni ngafuma we inzo mtajiko kati bwana tuveli chikundi tukachanga miatano miatano nalole miatano kwena mapole giasili elia matumisi nanchosha mia tano mbalansi inenizakukanda si sa miata tano mbala si nyanyi sha kukasha mara pata tu mtaji mane ndo unyanya efu kumi na tano na ntapati ela elfu kumi na tano <noise> tayari ntaanza nanikuchichanya kukashe nyanya pi sokoni nalo nakwambu mwinji atanshawishi kukazi nyanyaa ukazi nyanyaa baadae naloli mtaji nekupanda namjinswi newaju mwana ndisuzi akwe elfu ishirini selesini lazima upate yakulia tayari ngunzo takushawishi utupata malengo takusaidia kimaisha lakini ngaawa ngeenu uwiva te chinene sizani ngenange nane kwenja nji njukushiriki kwanza pise kwanza. <noise>